Аргентина дар таърихи худ барои истиқлол аз ҳукумати хориҷӣ мубориза бурдааст. Пас аз он кишвар ба маркази муҳоҷират ва рушди иқтисодӣ табдил ёфт. Дар давраҳои баъдӣ низ режимҳои низомӣ ва демократӣ ҷой иваз мекарданд. Мардуми Аргентина бо мусиқии танго, фарҳанги бой ва эҳсоси миллӣ машҳуранд.